fomban-dreo Irlandy io koa zey. Ko aminakà <hesitation> ireo manao alôhin manan̈o la fety alôhin'ireo isaka taôna. Avy eo mankalaza koa izen̈y reo fetin'ny lamozikin-dreo ten̈a spesialy ireo fety resaka folka in̈y ia.